<hesitation> Ʋtsi edigbo, ɛfua ɛla, ɛna, ɛtʋ, ɛwlʋ, ɛwluɔ, ɛlɛ, ɛlɛdɔ idzo, idzonɛdɔ idzonɛfua. Utsi idzonɛfua la nilu edigbo utsi ɛlaniɛa lakanewle ɛfu bavliyɛ. <hesitation> uyii eilu, e utsii ɛlɛ nɛlɛdia mɛ akalavli ukululi, mɛɛ <hesitation> utsone, utsi utsionela mɛ akaa aka kpɛtɛ ukuluni mu ɔvazuta mɛɛ unayɛ nuu <hesitation> ilue utsi one lakunayɛ awuu <hesitation> ɛyɛbua ayaʒaɛɛ ayii ayokualɛɛ.